لو هسافر اسبوع لورا هصلح حاجات غلط. حاجات كنت عملتها وهحاول استعد بشكل احسن للمواقف وهحاول اشوف وقتي وانظمه اكتر. ولو كانت في فرصة ضاعت مني هحاول انه انا اجيبها واركز عليها انه ازاي اغتنمها وازاي ما اضيعهاش تاني من يدي مرة تانية.